خمسة وتسعين ثلاثة وعشرين ثمانية وثمانين تسعة وستين هذايا رقم نتاع تيليفون كما نجموا زادة نقراوها بطريقة اخرى مثلا: خمسة وتسعين متين وسبعة وسبعين ، ثلاثة مية واثنين وعشرين هكايا كفاش نقراو نومرو نتاع تيليفون.